באלניסבה אלא בביג’נא נכתבו פ רסאלה דיאל אה אלשוכ’ר תכון אה לטיפה ח’אס, אול חאגה תיכון דאק שאי’ ח’ארג מן אללב ו מן מורהא כנשקורו האדאכ אלאנסאן אללי דאר פינה דאק אלאמערוף ו כנג’בדו ללל אללי כנת דיאלו ו כנשקורוה ב ת’וריקה ליסטאהלה.